Be siknare na este nores yenfor sikno per ejemplo este chu este <hesitation> guggan ants ansbaka kachi yerio estere nina shtenga sto past achibyo buen, chirbuenke knaro danch zobtu yebchu to lagone tyich dankə schine skarraton nanino este ga esteyikn' chirio mane este chinik ramachiriat chini yiguich rsoma, por chetigrabuen nina sknare torida chi sanbue estere bue estere buengu desambuerguenm yindia samə, atowe de samə este reskeyasonyakə derkwado gom este etoxayag detinaro nsog enkrodatachone waomankənk, tachida spot sere este latala matə la bue este ditat kond'obedecer mankə chitidiarbueng esteriat teriatma keriet mastana laget chirianema estlebuini gam, chiris rit ecterenegam kereg tewen chutilar reneba porle pos ereste supakogsə siempre xgookzə hasta después techebio este chowasan rewo rewdotaread renowi knomete wasam hasta net este neslabonke este chdankə, chkwadobə gode kon to kaden de xkwadono este debrebuena este chite este nobi erchibnix- chibnix nsunineskə chironi este xex achikanioꞌ yinka rnini kegrate kosk rwichni tios rwihcni ninake niurnika. Ke después de este chinꞌto goka xneniox oxto aparecer wilonen kirnix wenke shilaa cheche shilakonox shozieꞌ skadoo', chi buenni buenni kon ta grate este nisakwelani, chi después sederi este orap nimokə gakte preocupar elchi kwawe kon to plumanina naꞌ siknare de to plumanina yure ka chiknare tanre pluma shtenre pie woxtangui chshagsina we replumake, chikon to loz te yedzi to lo yiz to lo kwawen nike este lalloon librad este ulak este san miguel chi te ki mankə, chidarez chedionki pudi este rapini este bueni buromlə loni estebiek ade rolicholi chobieste karatu polichorə viatechigui gaa benizianeshgaa, nisiero doo yabte chiko este yede este yete te chigak mankə chi binch chill estarote sub ankli tan keyarekə wetriore nis tachi este chimshibgaa nichies shimshubga te shontesdega chinrllyo yogaa shkwash yiwyo echira prebo, sia este siblaox yetira este yetirbo statu ya tu bons yebiatonilə a san miguele este libiatə este bletna este seguena shirneyshi namanky akoki matochi yatonisyerodo shinis shonoseyolokeya. Chiti wandalach chiti lawinlall shtol mesiyakə, chibchiwenasaze´ byen mank yenna ot nezyake lalagun yanag este mak yug cheti este babuen kwabuenke len san miguel este bchelbuen chisetne buen amigal chekwa bueni san miguel ashigtono bexillatgoch, chirlako woloo san miguel chini gak conocer naꞌ fecha derina wgo jans che depsues deke ren sto bina dekechi yuu este este to to xniwen to jardiner te yetnate chikdo, leto bisesə wbex xanisə rake´nacerni sere rak axte nisrobaym chiriobuentich ti esterioto jardinero na tonat cherniba ate te rchimba de rchil barenguilba te reyag re loyag, te ryoch- te ryoch tondex tosh lo guitalon late kosana lora bdaxon, chibidie bachup chutrecheli chutrecheldila, chi después tachiratu che to xsil wan aswani to este torerebianto ansobre guch to bew yuya bdokeꞌ ka- ka nasgrate broskə chi después de wbiera bachone par despue rerawbiera bachoni. Chuwahuen bat loste bshoden o este sto parrioka loyaal lechongombachu byeba chirapreba lch chitiraba yebuenkə kun bague bisna lanuare chideres naweꞌ enle este en la tiokə na diosregue sie balangdo chidenli nagdo sibakwesba llien bachig ba chide este tonces terakelə arosinkə nora sinrona chilan kerakna serna milak rib chelba rib cheldios chiri este kuchni sheni chirin nagui nerake´este tani srokeə nila nan este yobun rate yebo principalmente yeno ne nerkiyodosh de shinke´diosen stone nirakyee atonree chiro chebwen ronan diferent de siknato tengyuw atlenona xchewen digamos to che etochichawen este chebuen ninguyoch gan buen este kostumbrtachebuene choklat chebuen panch nebuen te de regtbache byen este kanast reninare xkabrork chene wen chalga guetbach rati koschene lat chiti después yene buen grate yestoreling che después yerebueni yenani nroo. Buen pokrani rampier kon shin naꞌ según sena este kstomnina este che después sina naꞌ che mierkw digamos este que yano ka to part kakayun gashtroliwen per kato yanos invitad buin ka yoto bonkayon preparar ka chikolatere ka yinꞌ bombon che te kyinbom gaa galasht kante sikna tu chib juebki yasabuen yakayun lerombuin nakonu la buen xtobu kubrayle nina lakch gnayle kenicha ne ku bolal tache este shoub aken kon shub chen grate yobu bonzete tachichon aste buen logar tanchene molin tachigak sakꞌ gaken to kogaa tachiguen yasubsu yasub este yakaye wenkate wen lewsane robuen ye este yakatun yaka shaldin byendad yelo nantantni yaa chi byern pusi simplemente yare porni naꞌ e shimbalbun de yisni shinalene yebshu gatreert atere gatrart kininabsa yasabuen rtante tebun yobtantlinina principalmente liona tanabuen legal rosk sekna exyembani lewen chrnalə pero rorebi trin regatu osroke seyaku yawotu lenieretla aterinabicha yonu to plat terekoski sere sebuen toste techegaken tor raren sina et este diference fort mikodimash balden sobrin buensh. Awen chotilag chab nikayoche zigatantle yuyasenak siempre regalse chisane wens retechit chit naꞌ guere gueltchi yina to miok chiria rebuen lochnarab tiria buen este ya buen rokdoꞌ chichalo buichnaꞌ chinteriorgoꞌ promeri arseya master rak milubuen gon saludar sangul buen saludar estant tenchki p este spumna buenchi chiters rereni lebi naꞌ pronye jont chi después salun bendición quesabun yiguete rato brunte tetashtarbu rato rfamil shtebu to rsdal bendición queri creen bich na chitedere este rebuen te chefuer rebuen rguairb yawel goksa gok che rechitu rsyawen chiwalox ryawen cansamient chi yawen rchiob parioli chi katꞌ shkingka chkinriawan yawi hasta kixchinwa esteroli yob chi guechin bui rolikyoraw buin rre te de komin chiga gaor yasabuen roligna cheshibuenx regal chiguichi riona tere buien tersiochna lawbuento rontriaw guere famil tewna este galə lore lere wichna este xnira yichrbaxon roba este entregar este regachiri. Yabrabuin yashena sea albueng yapalengyuw yergawen kacheki kacheki chinina die este tuchiki gueraguelke ya este sobuen este ka ka byabuen loxe albuen yasefon ation renewi erak stomi bia tomish naꞌ extere dere xpumin yagotrakə misterionrabani este comemorade rakwewente techiya bichna nichira buenrki lechroz renbuin yabuen este sombachi tobchi mart kasiyawi lotesta tiraken durash detachina mierkw tachi kasi to xman buen to gall lat gochre wochigolote naꞌ bichnarene sekasiserabuen net kachirubuelt redina besi mente ninachi nabuenya.